Ɛɛ, diisi kasɛka boi mɛ ti fu san dita ka ka wan suŋɛ fu ti fu nini yilegɛ bii ka wan suŋɛ fu pee fu nini ti ka ana ŋwana kasi.